Eee maro moa zay ny siramamy da misy ny siramamy fotsy da misy avao koa ny siramamay mena, fa ny fanaova siramamy mena zany ro hazavaiakoa nareo. Maka fary da pres-porety a miala tao ny ranony vita miaa tao ny ranony, igny amizay ro andrahoy, rita, lafa ritsy igny, mahazo tegna ranopary madididty zay, amin'ny gasy moa i siramamy gasy ny anaran'iny, avy vitanao igny, a somary maka raha mpilapelatsy anao maro be da aheinao igny, segna hivenga, lafa hivenga i la motepotehinao amizay, vita i bakeo igny cristaisenao hasahoana'hampahazo loko somary fotsifotsy hyafahafa zay azy, vitanao zay la vita ny siramamy.